Ena ari be eniwarikpoemi emene endi gbali fere ke miei beh endi gbali fere beh eni kem ebi ekiye owei ke tolumo ake be endi gbali fere be osuo me, owari beh oyinnua ko owari ogbo balou bene osuo mo beh odau ke eyou fei weribiendi gbali yi be mie no pre me. Epaki no omono bie eyimine mie tumi neh opake akine endi gbalei bra mini mo akine endi gnalei bra mini mo akine endi zimo bra mini mo anga miin mie puai bra moh ba mie de ke tuai eyini injection peri bin eyi temiyi ake o tenin de ke diri ake otemi de keh anga mini pua mi bra mou bah anga mini weri mi bra mo anga mini mie bo keni deri ama bai weri anga mini mei bo awou ama pua mo bise awiu mini ke ba mu gbali awou mini gbali sin ba awou mini bo duba weri banake yeri okuba mie. Bise eyimini emu di ya egbamu ehn ene agba owei endike gbaliei endi kpo fei kpo fei agh bira mie bira mie bo endi bonduo oya etolumu oh opake etolumo wei etolomo sin beh epake owiyoni be keni ake ekpo kuko bise bira mie ye eni mie sin beh before bo keni rime time bo keni time la mimi beh Beh eyimin bo duba weri epri yeri ekpo be okubo mie <noise> epeimi <noise> endi kiri nana weri keme ama gbe sou be bou nere sou be bou mene mei endi pua ekpo bo endi gbali bo endi gbali keme osuo bise time seh be endi gbali fere be bone ene kio suo fa so bemi tie kiri kpo emeni endi gbali fere ke weniei anie beh endi gbali fere be emu weni beh keni sonra kurai neingha kurai pua doh endi gbali okubo kpo akene at least keni tubo ma awou wari omu fun gov timi bo duo and bise ye kakine bemi kpo a wou mini mou erema mou diweri kene akpo be eyerein ane biseye be keni dou ne epiri fah ane bise dou be yo edise timi yo mie timi fe koro bai la mininim, biseye ba buo mu beh oba mu nakene ofoni ye kpo suo doh ofoni ye kpo suo doh although ofono ye ebikagha oh but manage gbe mi, ofoni ye be emene ogbali timi food mine emu fei fiai mie na pere fiai yi mene emu fei fiai eyi mine mie be kenitoru beni tua eyi tukpa fiai tua eyi A mien de ke bien ne se yo gba mo l bra mo iye bo se o mu mien eba se kpo mien o se kpka wan ye tuwa nw dule, dule, dule be at leas ekpo ye ke bolou emi. Ane bona otu ama? Bra fere laye fa, <noise> bra fere laye fa, i bra fere wene timi iye, ye tolume, iye bo imo dẹ ware bo egbale yerin se at least akpo me kpo numughan koko oyein <noise> keme preye preye, keme se mene be bo bra be bo bra <noise> am ton ne me bra me mdi gbale fere me ane bi bo bra emo ton nimi iye bo kene ebi bra <noise> ka keme gbale me ne ebi bra ka ene owomo, ene ere mo, keme se mo dí were <noise> akpo me yerin so ye bo edese mene an emo kere mene anodo eme do mien <noise>